Yíŧi bisiri ma, njífa he gadu a gyíŧi bisire, hara ho fana he gadu a gyíŧi bisire. Hentele ftuugu ma dú, hee síngi he fana gadu a gjíŧi bisire, hee henteleş ftuugi ma du hatíde ayefe he gadu a gyíŧi bisire. Iyoo bégbà ntinta húr a gyíŧi bisiri ma.